Nolonta'a kilixo likuaxhi, nolo iyavii xhotexi, ilexo chí una horé a uxi horé te nolo ña'a, yavii tan nuyolo ña tukenia xhitexi, xhitu inixo iño horé ko'o noleyavii xaxhí, iin yavii xaté ilixo'omuxi horé.